Ôhatry handamigny lamba mikorontagna be <hesitation> amin'ny <hesitation> fitoeragna araiky na hoe armoire io na agnaty tragno, tsy maintsy atao amin'ny tany raiky ohatra hoe agnatina armoire zegny: aboaka lamba jiaby de <hesitation> diovigna tsara be ny armoire dia atao <hesitation> mirantiny tsiraikaraika, ampody avalogno lamba jiaby fa tsy tonga de atsentsitsentsigny aka fo tsy mety satria raha efa mikorontana mbola ikorontagniny vao maika loza. Zany hoe zegny, alaigna ny lamba agnatin'ny <hesitation> armoire de <hesitation> alana tsiraikiraiky, zay vao alahatra maraka tokony filaharana hoe costard aila, kiraro aila, pantalon aila, ny tiserta aila de karahan'jay.